vel, ƙun, feer, paat, pa̱ma̱, pa̱vel, puƙun, pa̱faar, sar, ƙame, ƙavel, ƙaƙun, ƙapa̱ma̱, ƙapa̱vel, sarshiƙaḵun, sarshiƙapa̱faar, yagurum, yagurumshikaga̱me, yagurumshiƙavel, yagurumshiƙaƙun, yagurumshiƙafeer, yagurumshikapaat, yagurumshikapa̱ma̱, yagurumshiƙapa̱vel, yagurumshiƙapa̱vel, yagurum, yagurumshiƙaga̱meshiƙavel yagurumga̱meshiƙavel, yagurumga̱meshiƙaƙun, yagurumshiƙapaat, yagurumga̱meshiƙapa̱ma̱, yagurumga̱meshiƙapa̱vel, ya- yagurumga̱meshiƙapa̱faar, yagurumvelga̱sar